मीठा और नमकीन। मा कई मीठो कम खांगा। मीठा खाबा से कई ने कई हो जावे। दांत खराब होवे। मीठो खाबो शरीर के लिए हानिकारक रेवे। मीठो खाबा से शुगर हो जावे। ओर भी कई ने कई हो जावे। मीठो कम खाणी छावे फेर डॉक्टर से इलाज करानी पड़े। मीठो कई ने कई नुकसान करे। दांत में कीड़ा पड़ जावे। सर्दी हो जावे। जिसे कम खाणी छावे। मीठा की जगह नमकीन खा लेनी चावे।